ʻae. ke kauā ma waena ʻo vietnam me ʻamelike hui pū ʻia no ʻiwakālua makahiki a ʻo ka maʻiʻo o ka pilikia ma waena ʻo ʻelua ʻano kuanaʻike ʻo ka mua ke kuanaʻike o nā poʻe hilinaʻi na ke aupuni nā kuleana a pau a laila nā poʻe hilinaʻi ʻole na ke aupuni nā kuleana a pau